Tyondo ne nakeere ko- ko kopaishei miising kemoi ko- ko kuteet, amu ing' peet eng' peet eng' peet ko imen ko rue makikeere kutooni, lakini kemoi komang, konyokopalat kepenonik kocheeng amitwogik che uu toiik, ko naam toiik anyun ko- ko kopalati kepenoonik ak- akomakikeere anyun peet kiketyem kecheeng ang'ot acheek kekeer peet komakikeere, ko tyondo anyun ne akeere kopa m ko- ko- kopaishe kem in kemoi miising ko notok kikuree kuteet, ko kuteet ko uu <hesitation> ko uu ngurue, kikure u toreet, sasa tinyei kelek ako tinyei sapurek che u chepo iin <hesitation> chepo iin chepo chepo chepo toreet. ako tinye kelyek ang'wan.